Ya ehe e, ampola zegny bôkany <hesitation> misy koa fipotsehantsika igny izy mirehitry, avake anao izy koa hipihigna koa izy, maty izy avake, de avake misy karazany ampola, misy izao mandeha koragna, misy mandeha batterie, ley panneau solaire regny e, magnano karahanjey.